انا افضل نكون مؤلف مشهور على اني نكون م-ممثل مشهور. لان المؤلف ي-يقوم بجهود وتطلب <hesitation> مهارات كبيرة مخيلات والقدرة على الكتابة، وجذب القارئ. اكثر من أنك تكون ممثل مشهور هي ب <hesitation> ليس بالضرورة أنك تكون عندك مهارات باه تكون ممثل مشهور.